Pom ina waɗi sifaaji keewɗi ceertuɗi. Won e pom kerƴeteeɗo waɗde e dow ñaamde. Pom goɗɗo nana toon, ko ñaamirteeɗo noon. Goɗɗi nana toon noon ɓiɗete, mbaɗee njaram.